اول شي راح انصحه انو هو ايي- يكون مستمر بلقراءة، هذا الشي راح يساعده على انه يوسع ماسون ماسونه اللغوي و ايضا راح يوسع اسلوبه، ايي- راح اشجعه على انو يكون مستمر بلكتابة سواء الكتابة على مواقع التواصل الأجتماعي، ايي- او انو هو يكنب مقالات صغيرة، اي- و ايضا انصحه ايي- انو يراجع الكتابات بحيث يتعلم من اخطاءه.